Isifa zima zino zikutakiwa kiongozi awe nazo <noise> kwanz kiongozi akutwakiwa amanye antu yakwe <noise> vino yatenzi nayatenzu mazingila yana munacha vile vile kiongozi akutakiwa ayo mwepesi ukuya na nchi yakwe yano kuongoza yaya ndi shida yonsi yai na ya mletela aitekeleza ndino wala ngata takui atakui- atakui ata- atangeimale achuma bila landu ukwere shauri mwanchi walu kwamba we bwana hii shida inuta leta hi ukuwane kulangiti yakula yanduta yata mkwelekeze panina pano utuwale pene yanga yaka tusaidia lakini kiongozi ndatalu mwananchi waleti shida uzanu kuta kali ikalala pono kuzanye ashala tenze paka dizalia ila utatala waya weke kiongozi papo. Kiongozi ukutakiwa uwe mwepesi kuli chonsi chiche chino chiza si chizi machi kiipe chikutakiwa uwe mweyo umwe mwepesi inamna ya kujipambanua chimi kala chiti ulichintu chi vile vile kiongozi utakiwa <noise> nantu- nantu na- nanunga safiruye kunina kwekosni kuukwa ili mada uwe kiongzoi ndiwa zana yakupita ku ntambino si nkola tukasha tuwashauri nanda kidogo ti mweyanji ahh sio mkumwitu tukaila vina- vina- vina- vinavi lakini ndi wasiyo siyo ali kufukuza waza naya kutendi kiipa yakuvwangi chipe naya kwenu fiku wajiunga uwa unganisha apo kwenu tazala awe kiongozi we utatara wayu sifa zionsi zizyo